um undraveröld orgelsins

er Guðný Einarsdóttir og Helga Sigríður fór og talaði við hana lítil saga

úr Orgelshúsi er myndskreytt undraveröld orgelsins sýningin er fyrir börn á aldrinum fjögurra til níu ára og höfundur er Guðný Einarsdóttir hún leikur líka á orgel í sýningunni við fórum og töluðum við Guðnýju geturðu sagt okkur frá sögunni sagan gerist inn í orgelinu hún fjallar um í þessu í Ráðhúsi Reykjavíkur var mikið um að vera alla helgina

sumardagurinn fyrsti barnanna á sýningunni mátti sjá myndir af börnum á sumardaginn fyrsta í gegnum tíðina Finnbogi Örn veit meira um málið

Ráðhúsinu hvað gerir þú

til tuttugasta og fyrsta apríl og vonandi aðeins lengur þekkirðu börnin á myndunum nei

fyrir alla sem hafa áhuga á barnamenningu og þróun barnamenningar hvað börn eru að gera á sumardaginn fyrsta Daníel betur þekktur sem

kenndi börnum á öllum aldri að búa til hina ýmsu hluti úr blöðrum þau lærðu að gera sverð hatta dýr og margt fleira Stefán Árni og Alex Leó litu inn í Ráðhúsið

við skulum blaðra aðeins við hann já þú mátt eiga þetta flott hvenær byrjaðir þú að læra

eru svona sjö ár

þú byrjaðir að vinna við blöðrulist það eru svona fimm ár síðan ég byrjaði að vinna undir nafninu Blaðrarinn mér skilst að þú sért líka í Sirkús Íslands ég sem sagt hendi boltum og hringjum

loftið ég hendi fólki upp í loftið og ég dett ekki þannig kasta boltum

værirðu til að

sýnt smá það er eins og þú vissir að

var á ferðinni um borgina á

er eiginlega bókasafn á hjólum en honum var lagt fyrir utan Ráðhúsið

við töluðum við

að vera í akstri frá tvö þúsund og eitt en þar áður voru tveir aðrir þannig að bókabílinn er búinn að vera

í bílnum af því þú stendur þarna þá sé ég bók sem heitir Öræfi sem ég las fyrir nokkrum árum síðan

ekki bara að segja að það sé uppáhaldsbókin mín í augnablikinu sögur verðlaunahátíð barnanna var haldin í fyrsta sinn á sunnudaginn í um tvö þúsund börn á aldrinum sex til tólf ára kusu það besta á sviði tónlistar bókmennta sjónvarps og leikhúss amma best eftir Gunnar Helgason fékk bókaverðlaun barnanna sem besta frumsamda bókin og dagbók Kidda klaufa furðulegt ferðalag eftir í þýðingu Helga Jónssonar var kosin besta þýdda bókin b o b a með

var valið lag ársins og Daði Freyr og gagnamagnið tónlistarflytjendur ársins sigurvegarar í sögusamkeppni

fengu líka verðlaun Árni Hrafn Hallsson og

Stella Þeba Guðmundsdóttir hlutu verðlaun fyrir smásögur ársins Sunna Stella Stefánsdóttir og Iðunn Ólöf Berndsen fyrir leikrit ársins og Silvía Lind

fyrir útvarpsleikrit ársins Svandís Huld Bjarnadóttir Ísak Helgi Jensson Sara Einarsdóttir og Sóldís Perla Marteinsdóttir hlutu verðlaun fyrir stuttmyndir sínar

á Íslandi fyrir framlag sitt til íslenskra barnabókmennta við óskum öllum sigurvegurum til hamingju með verðlaunin bandaríski öldungadeildarþingmaðurinn komst í heimsfréttirnar þegar hún kom með nýfædda dóttur sína í þinghúsið Bandaríkjaþings það þykir kannski ekki fréttnæmt þegar foreldrar taka börn sín með í vinnuna en þetta er í fyrsta sinn sem barn kemur inn í þinghúsið það var lengi vel bannað en fyrir skemmstu var lögunum breytt og nú má taka smábörn með inn í þingsalinn braut ekki bara blað í sögu öldungadeildarinnar með því að mæta með dóttur sína hún er líka fyrsti sitjandi öldungadeildarþingmaðurinn sem fæðir barn þá er hún fyrsta fatlaða konan sem fær sæti í öldungadeildinni en hún missti báða fótleggi þegar hún gegndi herþjónustu í Írak árið tvö þúsund og

fyrir krakka í Ráðhúsi Reykjavíkur á laugardaginn Alex Leó og Stefán Árni ungu fréttamennirnir okkar kynntu sér málið við erum að kenna krökkum á svona tól eins og

hvað getur maður gert í þeim þú getur gert

notað þessa tækni í þú getur gert alls konar farið í hring eða

börnum foreldrum og vinum þeirra var boðið í dans og fyrir alla fjölskylduna í Kramhúsinu um helgina rósa Guðbjörg ein af ungu

ég heiti Anna Hera og er að fara að kenna

finnst ykkur gaman að dansa já krakkar á Seyðisfirði hafa tekið sig til og samið söngleik um dularfulla konu frá víkingaöld hún fannst fyrir ofan bæinn fyrir fjórtán árum fyrir algjöra tilviljun árið tvö þúsund og fjögur fundust mannabein í

jörðu á milli Seyðisfjarðar og Héraðs með þeim fundust fornar og nokkur hundruð perlur óþekkta konan hefur fengið viðurnefnið Fjallkonan krakkar í Seyðisfjarðarskóla og elsti árgangurinn í leikskólanum hafa nú sett upp söngleik um fjallkonuna og þau hafa ýmsar kenningar um það hver hún var við höldum hún hafi komið frá Austurlöndum hingað á Íslands og lent í snjóflóði hún var að reyna að fórna sér fyrir Seyðisfjörð drakk eitur það var mikið um að vera í vorblíðunni í Garðabænum á sunnudaginn þegar t m mót Stjörnunnar í fótbolta fór

fram það er fyrsta sumarmótið fyrir yngstu flokkana síðustu helgi og þá næstu munu um fjögur þúsund krakkar úr sjötta sjöunda og áttunda flokki stráka og stelpna sýna hvað í þeim býr á vellinum um sjö hundruð foreldrar koma að skipulagi og framkvæmd mótsins en hér skipta úrslitin ekki öllu máli heldur að hafa gaman

er einn strákur með ykkur í það var mikið líf og fjör á Barnamenningarhátíð og ungir fréttamenn fluttu okkur reglulega fréttir af viðburðum Kjartan Alex Leó og Stefán Árni fóru og tóku lalla töframann tali í Ráðhúsi Reykjavíkur næstur á svið er fallegasti töframaður á Íslandi lalli

ég er búin að töfra á hverjum

ég var sex ára geturðu sýnt okkur eitthvað já sérðu hérna er ég með svona láta það hverfa með þessum

ég þarf ekki meira forseti

heimsótti leikskólann Laufásborg í síðustu viku til að fylgjast með fjórum ungum og efnilegum

þær eru fimm og sex ára og eru á leið til Albaníu að keppa á heimsmeistaramótinu í skólaskák þær lærðu fyrst að tefla fyrir tveimur árum en nú hafa þær verið að æfa sig fyrir í tvo mánuði

gengu með kennaranum sínum frá leikskólanum að skrifstofu forsetans með bréf til hans í bréfinu sögðu þær forsetanum að þær væru að fara út til Albaníu að keppa og buðu honum í heimsókn í leikskólann til að sjá þær tefla hann þáði boðið og kom í heimsókn ég hef mjög gaman en hvað er skemmtilegast við það að fara á heimsmeistaramót

og hvað gerist ef þú vinnur færðu verðlaun

undir Perlunni á þriðjudaginn og slökkvistarfið stóð fram á nótt allt tiltækt slökkvilið var kallað út og slökkviliðsmennirnir þurftu að rífa gat á klæðninguna og hluta neðan úr loftunum inni í Perlunni líklegast er að eldurinn hafi kviknað út frá störfum iðnaðarmanna í húsinu inni í tankinum er ein stærsta

á Íslandi þar er hægt að sjá norðurljós og íslenska náttúru og að tækin sem notuð eru á sýningunni hefðu skemmst skemmdirnar reyndust vera mun minni en fyrst var haldið en tæki sem nefnist

eða kraftar náttúrunnar skemmdist dálítið ekki er vitað hvenær hægt verður að opna Perluna aftur því að það þarf að ná reyknum út og losa vatn það þarf varla að kynna tvíeykið tónlistarmenn á Íslandi síðustu mánuði þeir gáfu út nýja plötu á dögunum og komu fram á opnunarhátíð Barnamenningarhátíðar í síðustu viku

Selma Rún Scheving Jónsdóttir Katrín Eir Ásgeirsdóttir og Hafrún Arna Jóhannsdóttir töluðu við þá Edda Guðnadóttir sá um upptöku hvernig líður ykkur áður en þið farið á svið vel já ótrúlega

óhræddari við að dansa og

að gráta fáum taugaáfall nei

þegar það gerist þá held ég að fólk taki ekkert eftir því

í leiklistarskóla annað hvort í London eða